<hesitation> මම වඩාත් කැමති <hesitation> වායු සමීකරණයක් නොමැතිව ජීවත්වීමටද <hesitation> නැත්නම් තාපකයක් නොමැතිව ජීවත්වීමටද කියන එකට නම් <hesitation> මට කියන්න තියෙන්නේ <hesitation> මම වඩාත්ම කැමති <hesitation> වායු සමීකරණයක් නොමැතිව ජීවත් වෙන එකට කියල. මොකද <hesitation> වායු සමීකරණයක් නැතිවුණා කියලා <hesitation> ඒක එච්චරම මට ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද මට රස්නය කියන එක <hesitation> දරා ගන්න ඇත්තටම පුලුවන්. මොකද වායු සමීකරණ නිතරම පාවිච්චි කරද්දි <hesitation> අසනීප වෙන්න බලනවා. විශේෂයෙන්ම <hesitation> සෙම හැදෙන්න <hesitation> සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව <hesitation> කැස්ස වගේ හැදෙන්න බලන නිසා <hesitation> ඇත්තටම මට වායුසමීකරණයක් නැහැ කියලා නම් <hesitation> ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් <hesitation> තාපකයක් නැතුව නම් <hesitation> මට හිතෙනවා සීතලේ මට දරාගන්න අමාරුයි කියලා. ඒ නිසා <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම සීතල කාලයකට නැත්නම් සීතල දේශගුණයකදි නම් <hesitation> මට අනිවාර්යෙන්ම තාපකයක් නම් අවශ්‍යයි කියලා මම හිතනවා. මොකද <hesitation> සීතල කියන එක රස්නය වගේ නෙමෙයි <hesitation> ගොඩක් විට දරාගන්න අමාරුයි. අපේ තොල් පැලෙන්න බලනවා <hesitation> ඒ වගේම නහයෙන් ලේ එන්න බලනවා. ඒවා වළක්වගන්න <hesitation> සීතල නැති කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම තාපකයක් නම් <hesitation> අවශ්‍යයි.